Isa tsy azo rasain̈a zen̈y araiky, telo, dimy, fito ,sivy, folo raiky amby, folo telo amby, folo dimy amby, folo fito amby, folo sivy amby.